<noise> jadi makanan yang makanan yang kita paleng suka itu popeda poeda itu kalo kas makang yang paleng enak <noise> kas makang deng pisang rabus dabu dabu kacang deng dabu dabu kalapa <noise> sayor garu dia pe kuah itu paleng sadap itu kuah soru <noise> kalo tarada kuah kuning <noise> deng kalo sebelum tong makang popeda itu tong rabus dia pe pisang pisang itu paleng sadap kalo rabus deng dia pe kuli abis rabus pisang <noise> itu tong biking dia pe <noise> dabu dabu <noise> kalo dabu dabu kacang itu biasa <noise> tong biking tong goreng kacang <noise> abis itu tong goreng dia pe rampah tu tomat bawang merah deng rica goreng samua giling rica abis kacang. Bawang merah deng tomat dari blakang abis itu kase taruh di mangko siram minya panas abis <noise> dabu dabu kacang itu tong biking sayor garu sayor garu itu tu sayor kangkong kas campur deng bunga popaya itu <noise> biasa tu tong iris kangkong dia pe bunga popaya tu tong tonoh deng aer baru kas taru garam supaya dia pe pahit tu ilang tumis dia pe <hesitation> rampah tu goraka bawang merah bawang putih tambah deng rica sadiki <noise> tumis lapas bunga popaya kamuka taruh aer dia so sadiki lombo lapas kangkong abis itu tong biking dia pe kuah <noise> kalo kuah kuning tu itu biasa pake goraka kuning rica sadiki bawang merah bawang putih deng tomat giling <noise> abis itu tong tumis. Tong ambe ikang tong kas taruh dia so mandidih sadiki lapas aer tapi macam kaya kuah soru itu itu biasa tong kase mandidih aer abis itu tong bakar dia pe ikang bakar dia pe ikang itu tong bakar tomat kalo mau bakar tomat-kalo mau tu bakar tomat deng bawang abis itu kase taruh di mangko dia pe rampah tadi yang so bakar tu itu tong kas taruh di mangko abis itu deng ikang yang tadi tong bakar tong kas taruh kase jadi satu <noise> ambe lemong <noise> ramas <noise> di <noise> rampah tadi <noise> pas <noise> kalo <noise> dia pe aer so mandidih <noise> ambe kase salin di mangko tadi yang so ada rampah deng ikang yang tong bakar kase <noise> salin <noise> taru lemong kalo memang dia masih kurang tong tambah garam sadiki ah abis itu. Baru tong kase siram popeda popeda itu sebelum tong siram tong kas panas dia pe aer kas panas aer abis tong ambe popeda tadi tu musi tong kase pindah di bokor satu itu me musti cuci kaya tong taruh aer abis dia pe aer itu tong buang sadiki dulu <hesitation> abis itu tong kas pindah di bokor satu lagi tong kase kore baru kalo macam aer <noise> so mandidih tong siram itu kalo boleh jang kase lama ambe <noise> langsung siram kas capat sambil kore supaya popeda tadi tu dia jadi juga tara bagitu lombo deng tara bagitu karas.